Üna salada al e püra ën po poch për dizné ne? Arivu pa a la fin d'la giurnà e cuindi sun ubligà a serni ën ën panino, ënt ën panino a ie d'carboidrati, a ie le farin-e, a ie le prutein-e, a ie le vitamin-e e cuindi a resta praticament ün past cumplèt, l'ai dit dizné sta volta